ثلطعش ،سطعش ،تساطعش اذا جمعناهم سطعش زائدا تساطعش غاح يطلع خمسة وعشين خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين وثلطعش اثمنيى واربعين تطلعنا النتيجة كاملتن مال جمع ثلاث ارقام.